Roa zao gny biby fatako fa miaina ambany tany agny sady miaina ambony tany etiky avao koa. Tsy ino zay fa gny bibilava. Bibilava, misitriky izy ambany tany agny. Gny vitsiky koa, miaina ambany tany agny avao koa.